Kodi tati kiti ndeku ko na'aka'ando jaku vilú vilu ndii luchi jiaa kuja vdati jaku ñaayiivi jadi ja niiñuu ja xidi ta ayiivi tedi tati kiti jiaa kuja xeecuidar ve'endo nu iondo ta yuku ia tedi jiaa ku vilu ndi'i luchi jiaa ku tniinuti jadi niiñuu kuja ndekuti va'ati tedi ndiuu xiiditi ndiuutatiuti.